E tena atahorako aloa da bibilava sy fantako misy gn'atony, indreo da magnano anazy hoe sotry io fa ra fa efa nanombiky e nahazaza anahy zany defa io gantahorako sy fantako hoe ino gnatony ,mety iaho koa zany sy de zatry mifesa anazy fa atreto aloa mbola sy fatako misy aona gnaniko mba sy atatry bibilava